والدي يتكلموا العربية والتونسية، وأجدادي كانوا يتكلموا باللهجة المحلية. اللغة تعكس ثقافتهم وتاريخهم. في العائلة، نحاول نحتفظ بالتراث اللغوي، وهذا يعطينا إحساس بالانتماء ويخلينا نفخر بأصولنا.